هاتي تعطينا ناناااانحلو مشاكلنا إلي على وجه الأرض كان عطينا نحلوها هى الأولى قبل الفضاء مالفضاء هاذايا و ماستكشاف فضاء إذا كانو وصلنا إحنا حلينا مشاكل الكل هيكا من بعد كل شئ إين يصير نهاكه الوقت الفضاء ما هوش صعيب علينا أما إحنا صعيب كان حتى بيش نجمنننننن.